<hesitation> álámɩná dúúniayamɛ, bʋ bisí ɔ yɛná suúru na <hesitation> lekifɛrɛ adáaŋdɛɛ. Bíɩ ŋsɩ ŋ wɛná suúru na leki adáaŋ-leki a-lekifɛrɛ adáaŋdɛɛ, ŋñná sɩsɩ ísɔ gbaa abáa bʋyɛ sé ŋñbɔɔ kɔní kaa yúkú ni. <hesitation> ñŋsɩ álámɩná lɔ ɔ dúúniamɛ lɔ ʋ tána bʋnáníŋɛ bɔɔ ŋñná sɩ bʋʋ kɔní kaa dzʋsɩí bɔɔ yáa bʋtá bisiiyá. Bʋná yáa bʋtá yɛ lɔlɔñbɔ bɔɔ. <hesitation> ñŋ mɔsí kagɛ álámɩná lɔ ɔ wɛná lekifɛrɛ ka wɛná ka- wɛná lɔlɔ-lɔlɔ nɔtɔmírɛ sɩ aayí íɩ ɩsɔɔ kpáa sɛ mañbɔɔ kɔní, sɛ mʋ ñbɔɔ kɔní, ŋñná sɩ ŋʋtʋna <hesitation> sɩ béé baá tɔñ kɩ yeé? Ŋñná sɩ ŋʋtʋna, baá bʋyɛ sé abáa bʋ gbalíɩ ɔ wɛ sɩsɩ ŋmíɩ ɔwɛná tamáa sɩsɩ ɔñbɔɔ kaa kɔnɩ. Bʋnáá baá yá sɛ lekifɛrɛ adáaŋdɛɛ dzɛ, lekifɛrɛ adáaŋdɛɛ. Bíɩ ŋsɩ álámɩná ŋ tána lekifɛrɛɛ adáaŋdɛɛ bɔɔ, ŋ duuniyaá yɛ fɛnɩ sakɩrɩ-sakɩrɩ, ka yɛ fɛnɩ asáára. Ŋnáa bʋ bisí álámɩnáá ñŋwɛ dúúniayamɛ ñ yɛná lekifɛrɛ adáaŋdɛɛ, ka dzɩŋsɩ bɔɔ feé-feée yɛ na bɔɔ feé-feée kɔnɩ abéé bɔɔ feé-feée wáana bʋʋyɛ, ɩsɔɔ dzaáá bʋná wɛ, <hesitation> bʋ bisí bʋ feé-feé, álámɩnáá mɔsɩ ka di ka yɛsé ka fɛ ɩsɔɔ bʋʋ bisí bʋ feé-feé álámɩnáá mɔsɩ ka fɛ ɩsɔɔ ka dzɩŋsɩ ɩsɔɔɔ yɛ bʋ feé-feé, ɔŋʋʋ kɔna ɔŋʋ kée bútina, ɔŋʋ tɩ bʋ feé-feé, ɔŋʋ tɩ bʋ wákatí ɔŋʋ tɩ bʋ báa bé. Bʋyelé bʋʋ bisí álámɩná ñ sɔkɔ mɩnɛ ka dzʋsɩ bɔɔmɛɛ ŋñbɔɔ kɔníya, bʋná sáa mɛɛ ɩsɔɔ tɔñsɩ bʋ kɔnɩ. Mɩnɛɛ álámɩná bʋ bisí ɔ sɔkɔ duuniyaá yɛ. Ɩnáa?